أنا هأشتغل بمجال البرمجة وهندسة البرمجيات، الشغل يعجبني وايد لأنه يتطلب تفكير وتحليل مستمر، كل يوم في تحديات جديدة وأدوات تقنيات حديثة تساعدني أطور مهاراتي، أهم شي بالنسبة لي في الشغل هو التقدم والتعلم المستمر، وهذا يعطيني دافع للإستمرارية والإبداع.